Zava-dehibe an ny fialana amin'ny teknaolôjia de mba mahalala hoe mialaka mangalaka- magnano repos bitika zany e, mba mangala rivotra bitika amin'ny fiaignana satria raha anjetoko aminigny ake foana anao agnalinandro agnalinandro an de mety ho zavatra hafa ndray ho azonao na areti-saigna aza mety ho tonga aminao de ilaigna ny fagnanaovagna vakansy sy mampiasa telefôna.